که چیرې زما یو بهرنی ملګری وغواړي چې راتلونکې اونۍ کې له ماسره لیدنه وکړي، زه به د ګرمې هوا د پاره د داسې یو لباس غوښتنه ترېنه وکړم څې له ځان سره یې راوړي که هغه شرتونه یې چون هوا ګرمه ده، سنډلې وي او داسې لباس یي چې هغه نازک او سپک وي.